घोरा ,खरायो, कुता, बिलाइ ,चिता बानर, हरिङ, बाघ, नरेहा ,स्याल, सपनौर, गोह ,इसब कथि बाते इ जनावर सब बहुत जल्दी जल्दी बहुत गसके हालीहाली दउरैये आउसनके होगेल । जैसेकी, कछुवा, हाति, साप, बकरी, खसी, अस्ट्रीज, धुम्सी हाँसीन मुर्गी <hesitation> हाँसिन, मुर्गी, पारा, बसरू, पाठीन, गादाहा, इ जनावर सब एक दम गने गने घिमीर घिमीर बुलैये । जैसेकी जवन गसके बुलैये उ जनावरके अथिने तुलनाने इ जनावर सब कहके एकदम गने गने बुलैये चाहे गने गने दौरैये!